Nyabo jaji se hera ma kene ge ngom kare jaga sou ena pake ake sahu se sopesa tora toma nyabo gena bato, rai ge sodia te ge ma suru ua bato ge ena ma yuku tomoi ma.